जानवर मन एक दूसर से बहुत कुछ सिखथे। जैसे कि जिंदा रहे के तकनीक अउ। एक दूसर ला पहचाने के तकनीक सिखथे। जैसे कि कुत्ता हर अपन लइका मन ला जिये के तरीका सीखाथे अउ साथ म खाये पिये के भी।